Kii mawaidha tuge kwijo ndechemaniajo naa kwijo jantetha athuge kwijo jaantethia noonti kijonthe riria u ukweewa mawaidha nuubati uthikire ugategooria ugukwaa nontoi kwe baamwe bategea munthi uria akari lakini ukathikiraa mawaidha atleast ja jaagatethia nanthi tuge kwe muthirike kwio ndakinyete ee ndakaraa ja jaka nkugwatwa iii depression lakini kwiwa ochiere time naarambariria naakumbarina aambira munthi ja gujeeta uji atikinyaga mwichop gugeetoji huukwagire ukathitheoji nuukubue na riria ndathingatire mawaidha jau ndonere jema uumitho nonta ukethire ntaere munthi liria matu jakwa na kaanga yakwa nantwikookuthikira thaai aria ndi ambuge nti ndioo nontu ndakinyitite mwisho naa naa ndina mwana munini inkwaga njira ikwaga njira inkwagooria nkogiita nkaagooria yaani nkona tu muturire ukeethirwa.